Ña buźũ mínibolomi ñásoo kuġunana ásakaeɭi oŝaterakuġunaḃo kóruwa nila níne nilem. Aśe naɭii onaaġunabulimiña, onaġunabuxãxã, onabumuõ nila, níne nilem. Aśenuġuɭii osune, nisune, kaśeniġuɭii onabunab ġunab bumangu, na siġanaḃo kúlu kúlu dal nuġuzualiġo wa, níneġo nilem. Mózuninoxuere numuxaren. . Buźũ móḃulomi, wameɭoyaḃo busoso, nuġuɭii óro busoso anonõ nísul éñi wala nísul buɭoŋi, ahaŋune níneeḃo nisune, añasunaḃaan, niyonimin niźaikune. Siaḃaninoḃoninoḃo nísul, aśe ómuro sínanarupuġunuale, náḃe niźuḃale, moimiḃusoso. Buźũḃõ buhaŋun káhuy, búhumine.